ערטקוועיקס, פלאדס, <hesitation> וואלד פייערן, צונאמיס, טארנעידאס, בליזארדס, האגל, מאד סליידס, עוועלענטש, ס'דא טרוקענישן, <hesitation> דאס איז וואס איך קען. <hesitation> א וויאזוי היי- א- ווען ס'דונערט איז עס אויך א שטורעם.